والله الحيوان الي يمثلني حالياً الحصان ، أنا شخص بحب الناس و بحب اتعامل مع الناس و بتاع و الناس بتقول عليا طيبه و مش عارف مين ، بس بردوا في ناس بتخاف مني و في ناس بتقرب مني ، أنا بحب الحصين أصلا فا يعني يمكن شوية الحصان يقرب لي